Un telescopiu hazi que se puea guipal ojetus qu'están mu largu comu pranetas o estrellas, en gastandu lentis o espejus pa caçal i focal la lus que vien d'essus ojetus. La lus entra por una lenti o espeju grandi i la centra pa hormal una imagi crara. Endispués otra lentina, que la mentamus la oculal, hazi que la imagi sea más grandi i se vea con más detalli. Sigún del tipu de telescopiu, gasta lentis o espejus. Si es astilu refratol, pos gasta lentis; i si es refretol, pos espejus, enque essu es ya de genti qu'estea mu enteressá.